Malengo yane yano yakwiza yaya maeka malengo innji zinji kichiwanda chikulu sana chakusumila papo yatu ya kujifunza ya chani kusulu mienda mbalimbali yani chiwandi chikundu chakusumila. Kuchi wara chicho tumas manga magauni, suti imyenda vyaku ishule yani masweta chani imeyenda ziyaya chia nono yakulu yani chiwata kwani chie cha maana nata mutu ngawa pita katie chichi chiwana chiku fumi chilla chintu masweta chani imeenda sana sana magau ni